Aseng-aseng uleng lalenna sitaungnge ulecciddi uleddua ulettellu uleng eppaq ulellima uleng enneng uleppitu uleng aruwa uleng asera ulesseppulo ulesseppulo siddi ulesseppulo dua